Jan dsa I xaa nɇɇ I xa ú fe dsíí kié’ o e nɇɇ jö tu e nɇɇ a exa kú ta é náá’ köö íí ná’ mý jï’ o xi my jún jan jö ráá’ kién jö my mï’n la jyy jötu juⱥ’ jiama re dxén o jiama o mi dxen kie’ lajyn oo e ñoo íí jö la kú enɇɇ eJótu enɇɇ dsí kié’ e re guⱥ’ bá jö a la dsí kié’ eli x agá kié’ enɇɇ íí e laku i jnáá’ i bii dse mý’n o o jia’ lixa ‘u fe dsíí kié’.